Ye, maro ny sakafo tsy haiko ny mahandro azy ary tiako hianarana isan'izany ny fanaovana gratin, gratin mo zany de legioma andrahoana anaty lafaoro ilay izy de otrany ampiana sôsisôsy maromaro tsy haiko loatra fa tena tsara ny tsirony.